د دال چمتو کولو د پاره لومړی باید هغه په سړو اوبو باندې پرېمینځل سي، په یو کڅوړه یا یو ګیلاس کې یو ګیلاس دال، دری ګیلاسه په اندازه اوبه او <hesitation> پکې یوځای شي، او بیا وروسته همدا جوش کړل سي، تودوخه یې کمه سي، او له شلو نه تر دیرشو دقو پورې پریښودل سي؛ ترڅو اماده سي.